والله حاليا ما عندي مشروع بس ناوية اكمل ماجستير ان شالله لان يعني هو هذا جان حلمي انه اكمل دراسة بعد راح اشوف شلون ترهم ويه المسؤوليات ويه البيت وان شالله ترهم